﻿Jokuako mboromboete tuisagueva, oime yave ñanoita mopeti reunion, jare yaikua hora jejeve, yayemboatrasa amoape erei jokuako yandema jokope <hesitation> oimeta yaiporu supe iñi, iñiro vaera yande, yanderapisa reta ñaneraro oiva reta, jare yaetavi supe mbae jekopeguava, jaema ápo jukuraiyae jaereta yanemoentiende vaeravi, jare aguiyearavi jaereta, mbaeti omopiensa pisii yandere <hesitation> amoape yandepuere